<...>La ara-dalà tokoa moa ñy fampiasàny ñy tekinôlôjia. ñy tekinôlôjia moa zany tsy ino fa ñy, ñy masinisiny koran ndraha reto; ka raha reñy zany la tena mety laha <shushes> ñy ampandrosoa ñy fahalalany ñy fahaizany ñ'olombelo. Manahakin'izay ñy ôridinatera mañampy ñy olombelo, manosiky ñ'olombelo hahay raha maro.